:Voor-due'-chuh:, :voor-chuh:, :gehleh'-chuh:, 'plie'-chuh, 'sunu:-chuh:, gbawehn-chuh:, dlae'-chuh:, :flen-flen:-gbula:-chuh:, :flen-gbula:-chuh:, gbawehn-chuh:, golu:-chuh:, :voor-dhue'-chuh:s